يا أخي التحكم في عقول الناس شيء خرافي، تخيل إنك تقدر تخلي أي شخص يسوي إللي تبيه، بتكون زي الساحر إللي يقدر يحرك الناس كيف ما يبغى بس لازم تفكّر كويس القوة الكبيرة تجيب مسؤولية كبيرة، وأيضاً، علاج الأمراض شيء نبيل، تخيل إنك تقدر تشفي أي مرض مهما كان مرضه بتكون بطل حقيقي، وبتغير حياة الناس للأفضل، بس لازم تدرس وتتعلم كثير عشان تحقق هذا الهدف.